anin <hesitation> malan orru orrede orruntinti sunii dub andura goddet laftinnen bontet won an ito el kotedda ,elsun orru kasit kota, <hesitation> barum laf bisan galannene <hesitation> dubattan el kan dadani orru tinti tant ili orru tinti bisan dabde <hesitation> arra hindutuu malkan el bisan ela ka kotkotia kan itdee won an ito kanan orru tan gabiffenno borbadaa.